أعتجد إني أكون ممتاز بوظيفة مستشار تجني أو مدرب برمجة لأني عندي شغف كبير بالتكنولوجيا، وأحب أشرح الأمور بطريجة سهلة وواضحة، يعجبني لما أجدر أساعد الناس يتعلمون مهارات يديدة، وأشوفهم يطورون مهاراتهم ويحججون اهدافهم مجالات التجنية والتطوير والبرمجة.